Amina resaka fampenarana zô an de maro be si a taranja enarana, ohatra zô hoe malagasy, mathématique a, philosophie ii, histoire géographie ii, katesizy, EVA a.